Rusiapeko jae oajaeteye jokope <hesitation> iroɨyeyeva jare oimevi veranope täta jakuvovi jaema siberiape oajaeteye ojo hasta meno cuareta grado bajo cero jeisuperetava erei surkotɨ oimevi ikavi nunga guaño jokope mbaetɨ oajaete iroɨ iroɨave ikavinungaño jokua jokoropiva